أمم أحب إيش؟ أحب كده إذا سويت توست وبالبيض، جداً بسيطة وجداً رائع، توست بنوتيلا <laughs> بسيط ورائع، مم إيش؟ إذا سويت كده خبز و وأحط، أحط مورتديلا ،أحط جبن و وأسيحه، و أو تكون جداً رائعة، هذي أكلات بسيطة أحبها.